telefoni oyi ro o dɛ bun telefoni sisa nɛ ma ordinatɛri wian a ere ni waati nɛ wa mi be nɛ puna a telefoni yɛrɛ we a'a ɲa'a a fua fua be puna po ordinatɛr yɛrɛ mi we mu beso ji um aplikation na cruru mibin a wa'a telefoni bena a yi ro o mi mu ordinatɛr na to o mi ji mu don ordinatɛr ma telefoni wian wure a ere telefoni we ve nicoza ni we a dɛ video ra ni we lamɛn radio niwe we be cruru obɛ ma mu be don toni a ordinatɛr ɲa kwa mɛ oyi ro o dɛ mu ni ni itilite ni inportansi toni cunu bina a bwa po ordinatɛr ɛrɛ paseke niwe we be cruru